إذا إنحرجت الط- يعني الطعام في المجلاة أو علج فيك تتبع هالخطوات، أول شي ينجع المجلاة حطيه يعني في حوض مملوء بالماء الدافئ وصابون من خمسطعش إلى ثلاثين دجيجة، إذا إستمرت البجع يعني ضع القليل من الخل أو البيكربونات الصوديوم مع الموية في المجلاة، وي- يعني إغليها على النار لمدة خمس إلى عشر دجايج، بعدين إفركيها، وبهذي الطريقة المفروض راح ترجع المجلاة نظيفة.